अगर आपे सॉस की बोतल ज्वो चि, टमाटर सॉस कि ब्वोतल खुल्यीं चि, त तेते ख्वन्ना बाद तेते फ्रिज मां रौखदन। त कम से कम मुश्किल से मुश्किल छह महीना तक स्वो चलि सकद फ्रीजर मां। लेकिन अगर स्वो डब्बा पल्ये बे बंद चि, बिल्कुल सील पैक चि, त तेते कम से कम आप बारह महीना तक फ्रिज मां रौखी सकदन। तेका अलावा सॉस का डब्बा पर तेकि एक्सपायरी डेट भी ल्येख्यीं रौंदि।